אָנָא שְחַחְסִיָּא קִנְפַצֵל נַרְגַּע בַּזְזְמַן לִמְאַה עָאם לַוּרַא, עַלַאש? חִית הַמַּאֻדִי קִיְעַטִי פְרְסַה נִשּוּף הַעָלַם כִּיפַאש קַאן קְבַּל, הַטֶּכְנוֹלוֹגְיָה הַחַדִית וְנַעִיש תַּפְסִיל חַיַאת הַנַּאס לִי קַאןְת בְּסִيطָה בְזַאפ וּמֻכְתַלֵפַה, קִנְקַדַּר נִלְחַס הַתַּארִיח עַן קִרְבּ, נִתְעַלַּם מִן הַתַּגְּרִיב הַקְּדִימָה וְנִשּוּף הַבְּדַאִיַאת דִיַּל בְזַאפ דַהַוִיג לִי וְסַלְסַל לִינָא דַאבָּא, הַתַּקַדֻּם וְהַמֻּסְתַקְבַּל קִיְבַּאן זְווִין וְלָקִין הַמַּאֻדִי פִיה דְּרוּס וְחַכְמָה מַיִּמְכַּנֵּש נִעְוַדּוּהָ.